Kuq maq mõistnuq kõiki eläjide kiilt, sis ma arva, ma tiidnüq väega pall'o asju maailma kotsilõ. Aga väega palloq naist eläjidest kõnõlnuq ka määntsitki väega hirmsit juttõ tuust, kuis na minno ärq süvväq tahtvaq.